देखो सबै कम इस दुनिया मां रा महिना जन जन पकर रा जानवर होवा। डाइनासोर नष्ट हो जवा फेर भी बे आप रा शरीर ना पाछो जोड बा जवा जस आप चिपकली हा। अपणा घर मा चिपकली रा जन जन पकर री बा बे आप री पुछ तुट जाव जन पाछो आ जवा हा।